सिगरेट डेटेक्टर असा रोहे कीते है।. चो काई स्वागत रोहे ने ती तो चार सिगरेट ने नी पिये न सूब निकेल जाई। ने तो चार काई चो निकलीन ने काई। ती नांगम चो काई सिगरेट धपाडी नो ते ती। नेंग धोलेरं चूसीन ने अत आवे ने दो दूसरा रोहे ने तो चार चो नी पिये कहा। की चो काई दूसरा मांग ले ने ओसो करें ने करें। ते से नी पिये चो काई दूसरा में सूब जाई निकली जाई। ने ती चो काई फेशन मांग ने आवे ओसो ने अत चो काई धोलेरं <hesitation> सिगरेट ने धपाडी ने ते। चो चूसीन ने बाहर आवे ने ओसो करें। जेतीन से रोहे ने ती ओसो करें। चो कहा की चो में याना सूब से वारु थे ने करें। ने ओसो करें कहा की चो वाईड़ो फेशन मांग ने आवे ने ओसो करें। कहा की चो काई वाईड़ो फेशन मांग ने आवे ने ती काई दूसरा सूब निकल जाई। ने तो चार चो सिगरेट एट पीत पीत आवे।